साउथ अफ्रिका। ब्राई मानन एक जोवनाचो दिस असता। हैसर ते खूप डान्स आणि रिकोती सुधा मुनतात, आपल्या सगळ्या सैर्यांग ब आफैतत आणि खूप नाचतात गातात, ते आपलो देव मानन जुँगलेआं म्हणतात। तेंचो हेरिटेज डिस मानन ते चौविस तार्केक सेप्टेम्बराच्या मणैतत, खोसा आणि सान नावाचे लोक थोडे कसलितरी पूजा ब करतात, आणि देवांग प्रसाद दितात।